إذا كان نقدر نعقب <hesitation> نهار واحد نكون فيه حيوان بري الحيوان، <hesitation> الحيوان اللي نخيرو هو الدب. لأن الدب يتمتع بالقوة الجسدية الفائقة، وهو حيوان مفترس يعني ما تخافش أنه يأكلك تكون فريسة ويأكلوك الحيوانات الأخرى. وثاني الدب <hesitation> يستكشف و <hesitation> يسكشف الغابة، بكل حرية، ويشوف وش كاين.